Moni, na taunimanima seh ekaraia gauna. Moni na dia dirava seh ekaraia gauna. Moni dan mai ena namo, bona mai ena dika. Ena namo, bona ena dika, na oi imamuai, lau imaguai. Moni baita, gaukara laia namonamomu neganai, bogakunu, bona, eda ranu, anian, sikuli lao, gau maragidia iboudai behavaram moni ese. Tanobadai tanom na moni ai tano- tamaurim dainai, moni na, gau badahereana ta ita eda mauri lalonai. Dainai, eda noho maurina, moni tadogoam na, ena namo, na ita imadai ena dika dan ita imadai. Moni baitai, gaukara laia namonamom, namo, baita davariam. Moni ma baita gaukara laia dikadikam, dala dikanai, neganai, ma hisisi ranu mase hitolo, baita davariam. <hesitation> moni, inaria dika daladia haidia na, unu unu, Kuku dikana, daka, dala dikadai tagaukara laim, heuda hanai, unu gau dikadia dala dikadia maragidiai moni ta iusidiam neganai, moni seh ma, everida laom, dibura kahanai. Neganai, moni ma, itadai ma, edikam. Toh baita gaukara laia namonamom neganai, moni na, ma, benamom ita edai. Ita ese baita mauri laia namonamom. Unabe moni ena namo, bona moni ena dika, itada mauri lalna moni seh havaram gaudia iteda mauri lalonai. Toma baita helalo tao lou, na moni na, taunimanima seh ekaraia. Moni na dia dirava seh ekaraia, toh taunimanima seh ekaraia. Ita ese ta iusiam t- taunimanima ese ma ta iusiam eda bogakunu dainai, eda ura baita ha gugurudia daidiai. Toh, ena moni, ena noho na, dia daudau. Tanobada bedokom gabunai, na moni dan bedokom. Moni dan asi laumana, dainai, ta gaukara laiam, baita gaukara laia namonamo, Taunida inarina dainai. Baita iusia namonamom neganai tada lauma dan, laumada dan beduruam. Moni ma baita iusia kererem neganai, laumada dan basine duruam. Toh una moni na dirava seh karaia, <hesitation> taunimanima aonega ehendia, ekaraia, iteda noho nam- ma- maurina ihanamona dainai. Dainai moni ekaraia. Toma beloum bona ita tauninimanima dikadai- dekedai, ita ese ede bamona ina moni baita gaukara laiam. Baita gaukara laia namonamom neganai, taunida bona, laumada dan beduruam. Baita gaukara laia kererem neganai, taunida dan beha dikaiam, laumada dan beha dikaiam. Dainai moni na, mai ena dika bona mai ena namo. Asi laumana, toh maiena dika bona maiena la- namo. Dainai, una namo bona una dika danu ma, eloum ona, ita imadai. Dia moni enai toh iu- ita imadai. Ta ese edebana baita, reguam, dodinai, ina moni seh ma ita beregudam. Iase ita benaridam, ita seh ia baita nariam. Namo daika- dainai, o dika dainai. Moni ena gaukara beh, inaea mo tanobadai. Mauri ihanamona bona iha dikana. Iha namona oiemuai iha dikana, oiemuai. Na moni sevaraina taina name gwauraia. Sene aseda moni, toh na nega maurinai moni evareai dainai, ta hegoada henim. Ede bamona edena dalai, moni baita gaukara laia, ita baine narida, taunida ikorikorinai, bona laumadai dan baina nad. Iha namona bona iha dikana dalanai.